Mi yelan jodugo ha sare be nyibi be ledde ngam mi nanata guldum to ledde mai do bokka hendu, mi nanan beldum hendu mai ha bandu am den bo ustintam torra je guldum wannata am ha bandu am ngam mi yidi.. mi yida guldum sam.